Chutney kwbangma wngwi phaio kwchangma kwchakma kwkhoui tei kwchakma. Pudina ni chutni koriander ni chutni tei narw ni chutni wngkha India ni belai kheno hamjakma mung. Thentwrui ni chutney kothok tei kwkhui kwbangma jorao chámung bai baksa rwjago. Anaros ni chutney tei anaros ni chutney kaisa bwthai hai masala wngwi mano. Phantok mukhui ni chutney saichung ni chutney tei saichung ni chutney wngkha chamanai bagwui chakha. Aphulni chutni plumni chutni tei dateni chutni chamung tei chamung bai baksa belai kaham. Garrot ni chutney giri ni chutney tei kwthar chili ni chutney khakchangma tubuo. Gooseberry ni chutney tei papaya ni chutney wngkha kwrwi kwrwi phiya belai kaham. Chutney bini bold wngkha chamungno teibo kaham khlaio.